أنا كان جيت نقدر نتحكم نتحكم فأحلام تاع الناس لخر انا تاعي ما عندي ما ندير بها نتحكم في الأحلام لخرى كيعودو أخرين ضدي وضد <hesitation> ضد الفلسطينيين ندير لهم غير الأحلام لتخلع الرعب ندير لهم طول حياتهم نعقب لهم خاصة هادوك لي شاركوا في في <hesitation> كما يقولو في <hesitation> جنسايد اللي شاركوا في الإباده الجماعيه في غزه هاذوك الكل نعقب لهم طول حياتهم كل كوابيس ولا ما يعرفونيش.